Toh ir woo day matekaŋ ir ga ci, ir ga daŋ day Ziiro sintina ga, kala ir ma daŋ ihinka, ir ma daŋ itaaci, ir ma daŋ iddu, kala ahakku, iway. Cindi-hinka, cindi-taaci, cindi-iddu, cindi-hakku, waranka. Cindi-hinka, waranka cindi-taaci, waranka cindi-iddu, waranka cindi-hakku, waranza. Waranza cindi-hinka, waranza cindi-taaci, waranza cindi-iddu, waranza cindi-hakku, way-taaci. Way-taaci cindi hinka, way-taaci cindi taaci, way-taaci cindi iddu, way-taaci cindi ahakku way-gu. Way-gu cindi-hinka, way-gu cindi-taaci, way-gu cindi-iddu, way-gu cindi-hakku, way-du. Way-du cindi-hinka, way-du cindi-taaci, way-du cindi-iddu, way-du cindi-hakku way-ye. Way-ye cindi-hinka, way-ye cindi-taaci, way-ye cindi-iddu, way-ye cindi-hakku <hesitation> way-hakku. Way-hakku cindi-hinka, way-hakku cindi-taaci, way-hakku cindi-iddu, way-hakku cindi-hakku, way-yagga. Way-yagga cindi-hinka, way-yagga cindi-taaci, way-yagga cindi-iddu, way-yagga cindi-hakku, zangu.